Ma për mi i bocia a devu ëmparé le poezìe a memoria perché parei i giütu a ëmparé a stüdié e cuindi ades ën le scole a s'fa pa pi tantu, però ad ezempi cuandi ai fait le scole mi i stüdiavu a memoria e a m'piazìa anche